أجمل زهرة شوفتها في حياتي كانت زهرة الأوركيد، شفتها في حدائق عامة في طرابلس، كانت بتفتح في وقت الربيع، الزهور كانت بألوان جميلة زي الأبيض، والوردي، وريحتهن كانت عطرة بشكل مش طبيعي، كانت مبهرة قدامي، شكلها دقيق، وجميل، وحسيت إنها أجمل زهرة شفتها.